كنت هختار التحكم في الحيوانات لأني من خلال كده هقدر أحسن حياتهم وأقدر اعرفهم حجات هما مش عارفينها ومش عارفين يتعاملو معاها وفيها برضو تواصل مع الطبيعة أقدر أفهم الحيوانات هيقدرو يعملو اي يعني كلامهم وكده وأقدر أعرف مشاكلهم